E karazana dite fantako ohatry oe dite vero magnitry, da dite ravy fandramana, da dite ravy kinina, da dite oliva, da dite canelle, da dite dite sotra.